Ku ma roosalõ mõtlõ, sis lihtsält roosa om nii illos. Roosaga tulõvaq õkva päähä määntsegi ilosaq pupikõsõq vai midägi säänest väega armsat.